Jadi iyya massilong <hesitation> mega- mega anggotaku atau silokku. na rata-ratanna ero umuruq na <hesitation> ma- engka umuruq-umuruq duappulo taung, engka umuruq duappulo lima taung, engka umuruq telluppulo taung, engka umuruq seppulo enneng taung, engka umuruq seppulo pitu taung. Na jadi iyya <hesitation> sianggota mega <hesitation> mega- me- mega laddeq. Mappammula ananaq <hesitation> tomatuwa, sibawa siu- siumurakku. Na jadi <hesitation> makkuniro <hesitation> ceritae ten- tentang <hesitation> iyya sianggota maneng.